أول وظيفه ليا أني نغسل الخضرا و نقصها باش يخدم بيها يخدم بالخضرا الموجوده لنحضرها أنا و نادله، أم ننجمو نقولو في نفس الوقت و نجمو نقولو مش في نفس الوقت، أما باهيا باهيا، عجبتني شخط معناها.